Karazana firenena isan'izany Madagasikara, Frantsa, i Sina, Japon <hesitation> na Japana <hesitation> Korea Atsimo ah, ny Amerikana ,ny Britanika na ny Angletera ah, <hesitation> Kanada <hesitation> Afrika Atsimo, Tunusie.